څلور د دوو په څير د جوړه اولي، ډير والي او ټیم معنا لري. د څلورو عدد د برابرۍ او فریمانۍ په معنا دی. څلور لږ څه ډیر معنا ورکوي، یعنې کله کله څلور د ډیروالي څخه د رامنځته شوې کم ارزښتۍ معنا راښيي. همدارنګه څلور یو جفت عدد دی.